Kalau cerito kawan yo kawan sayo tu banyak nian kalau di tanyo, mungkin kawan terdekat sayo lah jadi sayo punyo beberapo kawan dekat lah yang memang jadi tempat sayo bercerito jadi tempat sayo <hesitation> sering ngumpul lah mungkin yang pertamo tu kareno sayo tinggal nyo memang di jambi tu kan ado teman sayo di jambi memang di bungo lah lebih tepat nyo nah jadi memang sayo tu bekawan dengan-dengan mereka tu lah lamo dari kecik dari yo mungkin umur-umur tigo tahun enath kalau pas poko nya lah ingat lah pas umur-umur tigo tahun tu lah main lah samo orang tu, sayo ado beberapo kawan namonyo rangga, namo nyo andi, galang, ado agil ado cewek jugo selin, ulik, yo rehan yo banyak lah ado beberapo kawan tu, nah ajdi kawan-kawan ko memang lah kami ko sering besepuluh. ke mano-mano beesepuluh memang kawan dari kecik nian, sampe kecik nian sampe kini pun masih, masih main samo orang tu. besepuluh tu nah jadi memang orang tu sederhana orang nyo dak, dak galak pulo dio. Orang-orang yang kayak yang iyo nak main samo orang-orang kayo, main samo orang-orang be duit, orang sederhana, jadi kalau main samo orang tu pasti dak pernah dak ketawo pasti ketawo terus emang orang itu lucu nian lah pelwak lah, orang nyo pelawak galo nyo emang lucu <laughs> nah jadi memang orang tu yo memotivasi jugo buat sayo, buat kehidupan sayo supayo, bisa lebih baik lagi, kenapo kareno orang tu kalau di bilang dio biso serius, dio biso main-main kalau memang kito lagi tentang kehidupan pasti dio orang ini support, puistis, motivasi yo kan, orang tu hebat lah itu kawan-kawan dekat rumah, mungkin kalau kawan-kawan sekarang sayo lebih sering nyo samo kawan-kawan kampus kawan kuliah, kawan-kawan sayo tu dari berbagai macam daerah, kito mau-mau dari daerah ntb, daerah jawa barat, maupun daerah jogja, sayo tu ado punyo kawan-kawan dekat lah memang kemano-mano kito samo-samo terus dari semester satu, dari maba kito tu tetap samo-samo itu kami nyebut nyo gank kami tu poros pergerakan, nah jadi kami tu samo-samo yo memang. Kito tu mau buat hal positif tu samo-samo, ngerjoin tugas tu samo-samo, tugas kelompok tu samo-samo, harus samo-samo, memang kesan nyo tu kayak ai kawan nyo tu itu-itu bae, kayak itu-itu lah tapi, kito tu orang yang paling, gampang nian be sosial samo orang lain, jadi memang kito tu orang-orang pun, di anak-anak yang lain di kampus tu memang nengok kito jugo, yo friendly bahaso nyo kaan, friendly samo yang lain, nah itu kawan-kawan ni, memang dari daerah-daerah yang beda-beda memang cuman kito di satu kan samo-samo disini, di kampusyang amo, di kelas yang samo itu lah mako nyo kan kalau di bilanng lucu sih memang orang tu lucu, kareno, bagaimano caro kito menyesuaikan dari daerah kito yo kan, kito berbagai macam daerah yo kan bagaimano caro kito bergaul, caro kito bersoailaisasi samo orang yang berebedo daerah pasti sulit kan kalau nengok nyo yah, di situ lah kito biso punyo kesamaan walaupun kito berbeda daerah nyo tapi kito tu punyo satu tujuan banyak lah dari kawan tu kalau di tanyo sayo banyak lah belajar, belajar dalam artian hal-hal yang sayo dak tua, hal-hal positif yang sayo dak tau pasti di kasih tau contoh nyo hal-hal pengetahuan umum lah, misal nyo kalo motor rusak. Yo kan, sayo dak ado tau kalu rusak tu kareno apo, nah kareno dio lebih tau itu kan sayo di kasih tau, jugo mereka tu yang paling-paling cepat kalau kito butuh, contoh nyo motor sayo mogok di daerah, jauh lah daerah nyo tigo puluh menit lah dari tempat sayo mogok dengan tempat nyo, dio rela dio mau dio bantu sayo di saat butuh-butuh kek gitu yo kan, dating dio jemput dorong motor samo-samo dan jugo, walaupun kek gitu dan kito samo-samo merantau, samo-samo kekurangan uang, mereka samo-samo kayak pasti dio nanyo kabar kito, udah makan belum, belum lah, belum ado duit belum di kirim eh pake lah duit aku dulu gini-gini besok-lah ganti, gitu kan salah satu dorongan buat kito lebih semangat lagi, wah kawan kito be semangat nak bantu kito supayo kuliah kan supayo semangat lagi untuk memang yo motivator lah, penyemangat-penyemangat hidup, penyemangat ayo berkuliah, apolagi kalau memang kito dalam bermasalah, kito dalam kebingungan lah selamo kuliah, pasti mereko jadi motivator yang hebat, meraka bisa-mereka bisa ngertiin kito, mereka biso tau gitu keadaan kito kek mano. Yo di motivasi lah supayo kito tetap semangat lagi untuk kek gini-kek gini-kek gini-kek gini kamu harus kek gini-kek gini yo jadi penyemangat hidup lah orang-orang ni, jadi kawan tu penting menuru sayo salah satu yo bagian dalam penting lah dalam hidup, pertemanan tu paling penting, kenapo yo tadi mereka biso jadi penyemangat, mereka bisa jadi motivator, mereka bisa jadi apo be, nak jadi pelawak pun biso jugo <laughs> emang aih dak tau lah, walaupun mereka tu punyo banyak masalah jugo merek tu dak-dak kito be di piker nyo, orang tu jugo banyak masalah, cuman orang tu mau meluangkan banyak waktu nyo, luangin tenago nyo, bahkan luangin uang nyo buat kito, kayak seloyalitas itu mereka buat kito, peretmanan itu buat kito, jadi menurut sayo penting lah teman tu, penting lah beakwan tu, penting lah bersosial tu, nah itu lah cerito sayo kan sayo punyo kawan gitu.